Okay wei izon-otun bo, wei izontun bo disemi fiyaibo, lou fiyai, pulu fiyai, egbigbai fiyai, ani wei izon-otun bo disedein mi fiyai boo so wei izon-otun disemi fiyai bo pulu fiyai <hesitation> lou fiyai mei, emine lou feisein izon-indi kaki otuwu dein mie yo elou fei sein elou tamune, yei lou tamusein bo yei lou bebadei, bei lou bebasinbo emini bei lou sein yei lou sein sinbo yei okiya sin yei buroma tamune yei buro ma tamunerie yei nima kai ki tuwanine sei kon aki seimo tuwu sin. Indi bo emine neri ya ba keren tuwa. Fiyai bei daritimi nenli egina, izon-igina tuwa. Bei fuyai daritimi eh tari kemu kidare yei dari timine nei oba kibo daritimi bisedari mibe foam ama ki paimo. Paitwi nei dari timi nei neibo boi deidenei edidenei foam moi paiserine pulei kon thedei. Bei tiedei pulu mei fiyai bi bo ebi toru-asuodei. Bei ebi toru asuodei bei emeni neki <hesitation> anibei emini bolou yibasi tawadee yo enino yabasi tuwadei bei bei yabasi mei dari timi nei dariseibo obo ebi suobo bo readi dei enei indi bo emo kon aki enengo fiyemo seinbo emine En-indi bo suru, egina san yei weri weri wemi, egina bou tuwadei, egina bo eniu tuwaiweri dari timi, indi bo kpo emu tuwa, lou fiyai tuwe mini yeibosei emo tuwa sin bo, emini fuyai kon dou weri dei <hesitation> dari tuwo timi bo ekpo diedei indi bo bubadei, dadidei, emufu laide, fiyai embelemo yi emo tuwai dei, efiyai embelemo gi emo tuwa, eba kun kon towa, kun kon aki wei izon-fiyai bo ki tuwo mei, kun kon wei izon-fufai tuwo aba, fiyai wei teibee fa kun kon mei fiyai tuwa, efuwo timinene, kpo fiyai bei bo kenibo bebakurodei onieni kenitinu bo desidei tikpi tikpi, kufo kufo desiemisei fiyai mei bebaide. Fiyai nai desiyasei nai bebai ayo bei fiyai desilumine bei fiyai bo bebaidei, beisieye bebaibo yei osine. Mibiseye bowodei. Eba pulu fiyai tuwo dein bai emi pulu fiyai mei readi dei, yai indi kei emini kon aki owu emi eba nima tuwadoumi kpo emine a readi dei bei yai-indi bo yei akon bodei yankoubodei emi pulu fiyai bei enune <hesitation> bele kon taumu nei, yei kon taumu sein bo ebeni kon aki belle mai tuwadei, ebeni kon aki belle mai tuwa sin bo yei fulou beni darim, darim mie yei emi ba enie edemomoyi bo kon bodei edemoyi bo kon bodei ba emine. <hesitation> edemoyi bo emu readi weride, edemuyi bo emu kon bo sienbo ki ready dei, ofai kibo readie sin bo, eyina bo kpe emi eyina bo kpe emi, so bisi bele bon emo taimu nai bai, emine edemo yibo towadei, edemoyibo tuwasin bo, emine pulu kpo kou bodei, pulu kpo emi, kuru-fun emi, yeibo sei emu, so yaki dein mu towa, emeni pulo dein mu tuwa boi dari timine, dari timine, dari timine, benai, o dari timine bei pulo waibai kibo belebi suwo, yoro time bo kuwei kuwei bramai paider bai minike emine kun tuwadei. E kun tuwa otawo sein bo ene edemofu ekpo nai eni bei edemefu kpo emu seledei indi kpo emu surudei yei indi kpo sei emu surusindei yeibo sei emomo nai emi yo yai asura sinbo yai amiene, beyibo daribo agono bodei abo dariagono bodei fuko fuko eni mei emeni ngasi kon aki okporodei, yai kon kei okporo timinei aniki bai desikoroyamie brobe gboro temi gboro sin bo, deloueyiri bra paidei nei edidenei bei yei bo kerekiri doubra emeni ene indi tuwadei yei enei indi bou tuwa sin bo emiba edemufo bo kobodei. Edemefu emomo nai midoni yei edemefu boi emu towadei ebai nima kon towadeinil kpo towadei kon aki indi mu kuwadei anipula tiyai tuwoimi brabiyo. Ekon tuwasinbo yei tuwoidei etuwo temi nei fiyal bo̱ bo̱ kuru kuru, yei eni fulou enibele mo yi tuwadei, emufu tuwadei, emufu mo, yeibosei emu tuwasin bo, eba izon-fui bei eba, izon fui emokon aki pulo fiyai fuwadaiba furubani, so, yei izon-fui kon tuwasinbo anebo yeibosei emu fuwaseindei. Timine bo̱ fatuyenie, emine osun, osun dolon kon akin fiyai mai iyai edemune, ane pulu fiyai mei. Etuwabo keriakidei, izon-fun mu pulu mo emu tuwabo pulu fiyai bo̱ keriakidei. Ye otuwo timine, pulu fiyai buwomu tou yon. Tou yon nei <hesitation> tou wo belebulu doupua boudeisei mei fiyai bebadeye. Yoi sein dein sei bai saninya. Mesibradidene owun pai dei sei emine osin kuronidei, bebadeye. Ani buwudei. Egbugpa peme, emibai egbugbaiye tuwo dounii bei, ene-indi minesui kremou nai emi, egine omemo nai this yesbosi emomo naiemi, okendi ogina emomo nai emi olodi gino kon nau saine, yoi sain sein bo, pulou bene kon taimune, buro kidon edemumo, yoi odun ki kon edomunu, ebi miniyi ki kon edumumo. Bei puru puru eyi bei kon emukon nei edemu kpo asise emomo nai emibei ya basi konbodei, yabasi nei emo kon kenin tuwadei. Ebese yabasi kon kerin tuwodei bei omini ba daride owei izon fuyail embele muyi bo arigogo kpo emi, ankin emi, soeba furugina kie tumukpa asise emomo nai emi, emeniankon emomo nai seimbo emeni beyibo taimone efulou beni bei emutaimo bo omini daridee, fuloubeni darisinbo emeni yabasi tuwadei and izon-indioh, izon-indi bo emo nai emi, abai dariblari biseba dari e buru kon edemu kpo emeni buru mi kon aki bele mai fuwaidei obisi daritimi bubadaiba emeni oteni ne, yin otemi sein bo emeni kon aki fulon bulumai tuwadei bisibraken odui kpo but puru puru yi bebeni ya ki edemuyi bei enieni amiaki beni kon busumoi beru kon busumosin nabai, eba kon aki eghibai edemone. Eba buru ke temi kpo buru bei emi mo mie putoi putoi seinbo fiyai bai tuwa dei, fiyai dari timi, egina tuwadei, yei indi bo emu tuwadei, yei indi bo emotuwaseinbo, bei fiyai mai daride, fiyai emibelemayi emo tuwadei mufu emu tuwadei, kun emo tuwadei, mufu emu tuwadei, kun emo tuwadei, anebrame emu towasin bo daride, then furu egina kei emu tawadei mu kpo, eba arigogi kei tuwayo, anyin tuwaya kpo emine aririgo fein nei, yoi ofulogin bo yoi temi ney yor temi sei bo bai angi kpo emu tuwaemi emeni angi bain sein boi enkpo kon aki tangbi ye.

Ye indi tuwasin eba egina tuwadei fulo embele mo yi bosei emotuwa kon tuwa, emotuwa seinebe bei okudo bei dari timi nei enituwa emiyibo seiyi tuwa ya-indikon tuwamikpo emi tuwadei edemefu kpo efuwadei owu indi mei emianibra weridei emini otiridei mietimi bei okudo bei emoteri timi nei bo bubabra emi bo emi beribo ebimo temi didei lukiyi boibo deimu laiseindosei fulo beni mai suyodei anebo amikpo kputo kputo bo deisei dei bo deisei timi ne deisei bo dadidei yeibo sei kirida emini osin kuromodon anikpo wei izon-otun ye kike ye ba beribe bo emo kekesinbo yai bene tuwa daride bei beribe bon daritani neibo emeni pulon deimutuwa dei pula bo pina pina bra baibo emi eni yai-indi bo surodei, edemefu kpo kokabume yeibosei emeni kon aki eneakon bai nai bei keko fiyai bei dari timi nei eboi pulon towaidei pulon fiyai mei daritimine bo kuweikuwei bra paibo zuotu kuon tuwa emo zuotu bai otuwa-ya. Ekoun tuwa bo omine dari ogono mune, pulu bo lukiyi opukodei obise opukodei emine ene-indi surudei, wei owu-indi or yai-indi bei suru sein bo Indio kpo yaiki towadei yaiki tuwa sin bo pulu bei kon aki taru yuron sin bo emine yeibosei eminimo tuwa fulo embelemo yei bosei emonino towa mufo tuwadei, egina kpo emo tuwadei eyeibo sei emu tuwadein neibe emini tubabo, emini okgoru deibei ebise okgbora double izon-india bai emi bai kgbora ya owu-indi be kisi kon mie emini otesti dei yoei odadidene yeibo sei embele dein ye sei emine ba ogbiliya odari timine youi diedene embele bo okuru kuru bo dolon bo yon neibe sein tmie laidei emine osinkuro mudei anekpo wei izon-otun fiyai kekefiyai bisiye bai buwosei then wei izon-otun kirigina kpe emi woi okine kai miemo bei fulobeni tamunobei emine bei okine kon bodebe yo ogbukpa kon emo fein deou kpo eba akinetei ke emu fein dei mi efeindei efein sinbo ya okini ma tuwo sinbo etimi nei etimitimi temi seindei neyei ba fulo beni mei buro bai timi dari mi then indibei yai ye bia bai yai ani you fein mei bia yo ofein sinbo moufu tuwa ofein okiyinseinbo yaike naidei temi timi temi sein bo emine indi konbodei ye indi kon bobo miami pai ye eni indi teibe bolou ki temi tuwa bo bai fein ogbukpa kon temiseinbo emimeyebo tuwa afuro beni bei emutuwa sein bo aku okeni ani kirigina bai tuwasin Otutu wei bo kpo endemefun kpoboenw tuwa teimi sinebei emine beni kon tuwa evening kon tuwa seinebei testidei tuwa embele mo yi bosei mo tuwa sinbo emine, etesti nei laimi yeba emine indi bo kon tuasinbo ofein sein emini kon aki beni tuwa bo zoin fiyedei emine indi kon kisin sin bo, indi kon kisin kai kisin sin bo aneba wei izon-otu kirigina kon tiemi anemene anewe izona otun figai bo eba osun kon mini doumise eba teimo be eminide bai puru puru eyi kon minekpo eba mie bo eminidei anewe izon-otu fiyai oh eba beribe kon taimo kpo yei ki fidei eba buru ki taimo kpo yei ki fidei anibo pulu tuwaye kon ediseikpo yo miebo yai kon fidei kon ediseikpo yo miebo yai kon fidei kon gbulu ansan sinbo, okine ba san yeibo sin pulu kon tuwa mie opuko opuko sein bo edemefu tuwa, indi tuwa beni tuwa anikpo wei izon otun otun fiyai mimine onana werimiyaimi enumuwenic yaibo pelele egberifa.